तय करबो कि हम पूरा दिन संग्रहालय में बिताएं या चिड़िया घर में हमाई रुचि और उस समय पर निर्भर करत है। अगर हम इतिहास कला या विज्ञान के बारे में गहराई से जानबे और समझबे के मूड में हुए तो संग्रहालय मेरी पहली पसंद होइ। मन को शांत वातावरण और ज्ञान वर्द्धक अनुभव हमें प्रेरित करें। दूसरी और यदि हम प्रकृति और जीव जंतु के करीब रहन चाहत हैं। तो चिड़िया घर का अनुभव जादा आनंदायक होइ। चिड़ियाघर में जानवरा की विभिन्न प्रजातियों को देखवो। और उनके व्यवहारन को समझवो प्रकृति की खूबसूरती को अनुभव करवो एक अनोखा अहसास होइ। कुल मिलएकर जा बात इस बार पर निर्भर करत है। कि उस दिन हुमाओ किस प्रकार को मूड होइ। हम मूड के हिसाब से क्या शांति चाहत होइ हम संग्रहालय में जाएं। हमें थोड़ा प्रकृति के प्रति जुड़बो होइ तो हम चिड़िया घर में जाएबो पसंद करये।